Ndanala ndio ndisinge asubuhi khusamule, has lwavana vizanga amukholova vari maritabu viavo vusamanga, inze nombanga shakhuri sha amugolova, nombe zinguza. ndakhalomba zinguza ndekhumaiga, navo valomba, shukhuria shamusarikhu muhe shushe vosi khavunje khurira homesa khari vana khari gaga wavo uyu, khumoloma khusekha, nukhumoloma nikhusekha, musashule ayanza khumuloma navaga veve nasekha naro, has isaa yakhukha amugolova, vazizaa kugona, vazigugona, nikhurinda makhuva gamugamba asubuhi.